Mʋ waba ɛkʋdʋ ayɩnetse la Ɛɛ ɛkʋdʋ nɩdʋ ɛlʋ ɛlʋ wamʋ awʋ bʋkafɔ naʒɔ nʋ fransɛ afɔ naʒɔ na fransɛ nʋ shemiʒ wa awʋ afɔna e afɔ naʒɔ nʋ afɔ naʒɔ awʋɛ nʋ kotʋ wanʋ patalɔ dʋ ɛfɛ wamʋ atakpe nɔla nafɔ nafʋ ninadʋ patalɔ dʋnʋ kɔtʋ ayilie lanʋ adui la mɛ edʒeyɛ mɛ ɔlɔdɩ amʋ yɛ ɛyabeli la mɛ yɛbɩ ɛdʋ alʋ lɩ.